so ni un jaaɓai igga mi kuuwa nyande goo jamɗe sappo e jowi e nder yontere. balɗe jewogo ko lutti sai mi joɗo e wuro, so mi wodi gongal kuugal mi wawan waɗuki nga e nder balɗe ɗen. min kam non ma ɓuraanay yam welugo